د خونې د جارو کولو لپاره به لومړی د خونې له سطحې څخه هغه توکي چې زموږ د جارو کولو لپاره مزاحمت کوي، هغه راټول کړو له هغې وروسته به د ګوټې کونجونه او هغه ځایونه چې زموږ لاس ورته نه رسیګي د جارو د نرۍ خولې په واسطه راپاک کړو یا به یې جارو کړ. له هغې وروسته به جارو په ټوله خونه راتیره کړو او له دې سره به مو خونه پاکه شي.